कति देश गया भनु ऐलसम्म तै भारत मात्रै गइन्छ कइल काइ । अब भारत हाम्रो वल्लो पल्लो देश भया हुनाले तालाइ <hesitation> नानो तिनो केइ सामान किन्नो पणिन्झाइ लै ताइ झानाछू । अब कइलै त्यार त्युबार दशै त्यारा बेला नयाँ वर्ष आयो भने विशुगी बेला त्यै बेला आयभने ता सामान किन्नाइ लागि नानो तिनो अब घर चाइने सामान किन्नो पण्यो भने त्यै झानो हो । अब काइलाइ तल गया बेला भारत -भारता ज‌ङल हाम्रा नेपाला जंङलमी अब न्यारपात काट्ट पाइन्न । गोरु भुइसा पालेपछी गोरु भइसागी <noise> लागी न्यार पात काट्टाइ लागि लै अब छगाल बासा वर्खा त झान सक्किन्न अब हिउना मैना अब हर्र्या तनि स्याउला म्याउला काट्टाइ लागि लै भारत झानाछू । अब औरु देश झानाइ लागि त अब न पासपोर्ट लै बनाया आछिन । पासपोर्ट लै आछिन । <hesitation> अरु देश निगा निगा देश झानाइ लागि त पैसा लै पुग्दाइन । तासाले भारत मात्र गया छु ऐले सम्म ।